Fifandraisan̈y samy vôron̈o dônko amy feon̈any in̈y, irô baka misy feo man̈ana feo feon-dreo manôkan̈a de mety mifampisiosioko àby eo irô efa mifankahay edy, de <hesitation> misy koa miaraka maro be, mandeha, karàha zen̈y dônko.